אלא אלא רג'עת גר סמאנה גנצלח דכשי לי גלעת פיה, נעואד עלא שי ואחד נסית, ו נסלח שי קלם מאקאנש חסני נגולו, נטלב סמאה מלי זעפטו, נהדר ראסי חסן לי פורס פוטהום, נוראג'ע כרארתי ו נكون חאדר אכתר, סמאנה מוכל נתבדל בזאף פאלחייאה ו גאדי נסתגל קול דקיקה באש נרג'ע נפעל לראסי ולי מעאיה.